نعم يعني الفن ممكن يكون له تأثير سلبي أحيانا، بعض الأعمال الفنية قد تروج لأفكار سلبية أو تعزز لصور نمطية، فراح يؤدي هذا لسوء فهم أو يعني تحرض على العنف، بعض العلماء بعد من الفن يعني ممكن تثير المشاعر السلبية أو القلق بين الناس، فمهم جدا إنه الشخص يكون واعي للمحتوى ونفكر في تأثيره على المجتمع، الفن مسؤولية ويحتاج لوعي في تقديم الرسائل.